Ni ruña este cafe nac hïs llú ruña bsia hïs llú lli- ruña <hesitation> schaa comid lenga ni ruña <hesitation> guña arroz ruña lo deë riuñ ne- ne den rcane laan nic nac ni nish ri comid lenne lla val te co- co- compromis te cos roo nic rsobne lo deë penic hiip- hiip aluminio nic ni nac riuñne- riuñne ra comid roo comid siil porque sheta nu ra cha roo cha llú par gunbeñ shinic lenne ya chicane roc riuñne us pur cha radosh ra cha <hesitation> alumiñ ya dne ra comid ni rdaune par canu rollú nac hïs- hïs par atol- niciab hïs par bsia hïs par cafe hïs par comid beshë rac te arroz te soop nic nac ni riuñne lo deë este por cos llú nic pur oll llú ne.